على حسب كل شخص لكن هي مش ضرورية أما أما الطفل هذا كان طلع يحب مثلا يحب يحفظ القصائد يحب يقراها يحب معانيها ما هي يحفظ براحته لكن ما نشوفهاش حاجة أساسية لا عادي براح كل واحد ويشوف هو إيش يحب هو إيش يريد وايش يريد يسمع او ايش يريد يقرا أو يحفز أدي حرية لك مطلق الحرية لكن هي لها معنى واجد